<hesitation> Biby mahay magnamboatra tunnel ambany tany a: <hesitation> bibilava de trandraka, de voalavo; de <hesitation> tombosoan'jareo magnano ananjy a afaka ipetrahan'jareo kao a, <hesitation> reva misy le mangatody io de kao izy mangatody a de afaka ivoniany koa kao rehe vao misy fahavalo na loza, karahan'zany.